Arandeere kam mi eman mo dume o buri yidugo haa rayuwa maako tomi nani ko o buradaa yiduki mi eman mo dume be dume o burdaa yiduki haa duniyaaru tomi nani hunde didi do mi wawan mi yecca ma goddo ko o moijo be ko o wawata waduki.